<hesitation> zaho mônko agnatin'ny andro raiky ai, in-telo homagna ai: mandraingny, antoandro, hariva, de zah kaofa homagna <hesitation> mahalany <hesitation> roapôlo minitra akeo donc agnatin'ny andro raiky <hesitation> soixante minutes akeo, de kô agnatin'ny herin'andro raiky ndraiky raha atambatra <hesitation> eo ho eo aminà fito lera akeo <hesitation> lera laniko kaofa homagnan-kanigny.